अप्न क्य धक? मुअ रूमत् केत लिघ्त् बुल्ब् असे हान्। मन कि कोइ ब लिघ्त् बुल्ब् कित कि मन? जोदि मोइ बेसि कोइ दिउन् ते किब हेइ कोइ लबो नि किब कोइ लबो हान्। एकुतु कोइ बोन् वरे। तेन् लिघ्त् बुल्ब् मुअ केत असे हान्, मुअ किय लगे? जोदि मुअ बेसि असे हान्, मुअ जोदि रूम् तु दम, मुअ बेसि असे जोदि मुअ रूम् तु कम् असे। किन्तु एतो तु जनिब, एतो धक नहि। अरु छन्गे कौने नहि, एतो मुअ पत् खतन। जोदि बेसि देन् सोलिस्, जिथ्य लगे फुसे नहि, अम्म जिथ्य लगे छन्गे नहि भरो। किन्तु रूमत् तु, एतो अम्म जोन्तु रूमत् बहि केने एतो कोरि असो। एतो रूमत् तु तु दुत लिघ्त् असे, त अरु परि एत अछ् असे, अरु एकोन् फन् असे, त अर् पिशोन् मोबिले और् फ्लश्लिघ्त् तु असे, तेन् एतो होइ जै। अरु परि लप्तोप् और् लिघ्त् तु दोलि असे, तेन् हेइ सभ् होइ अरो। भकि अरु किनु कमय्, को खोब नहि अरो, एतो असे लिघ्त् बुल्ब्, एतो ल कुएस्तिओन् है हुदि ब धक नहि? अरु अ कुएस्तिओन् हुदेनि र।